Yëkueb ob a'ax jedun je'e ujt's je'e a'ay je'e yuk, në ko'o jedun budukëp je'e ujt's a'ay o ko'o jedun buxëp je yax tyam ob a'ax je'e tyësnë este pyusënyë yay tyam a'ax jedun yaj tax kap jedun kap jedun myabadyë në ko'o jedun muk muk pusukëp muk pubuxëp tët's ob a'ax jedun neje'e pues yëkjuëb ob a'ax jedunbë.